الآلات الموسيقية <hesitation> من الصعب التنبؤ ان كانت الآلات بتملك مشاعرفي يوم من الأيام ح-حالياً الآلات تعتمد علي البرمجة والذكاء الاصطناعي وتقوم بمهام محددة بدون مشاعر.بس ممكن إنها تصمم <hesitation> مستقبلاً لتطهر سلوك <hesitation> يحاكي المشاعر بيخليها تبينه كإنها مشاعر حقيقية بس بتضل قايمة على البرمجة وتفاعل مع البيئة